أول حاجة لو كان وكل عالج في المقلاة بنخليها تبرد شوية، وبعدين حط فيها مية دافية مع شوية صابون ونخليها تنجع شوية، وإذا كان هناك بجع عنيدة شوية، نستخدم حاجة حاجة تكون ناعمة، نستخدم إسفنجة نمسح بها تغسل بها.